Kua koroneta reta, ani trompeta, jaeko iputa ñanepɨtuepe, yaikatuta yaipeyu ñamoñee vaera, kua tromprta öime gueru kirai yambo kambio vaera, ñamee vaera, yaenduka vaera ïpöra oyendu